Khushialo khuno norikho opara wavetha, valio valai handi valio vavi. Ne onyala khunyola mwitha wao wambi sana nomba ata musiani wenyu, onyala khunyola aundi omuvorerakho likhua lio lisiri lialenyekha lirure ta, nonyola mbu alomalome khumundu walenyekhane ta, ainiye isiri yao nomba tawe opanganga khukhola shindu, oparanga mbu uno nimuvorera ni mundu unyala khukhonya, naye khane athire khwinia likhua mbu omanyirekho? Fulani uno yenyanga khukhola ari, shindu fulani. Mundu watemanga khuvorera ulia be simukhoreranga alala tawe ni mundu wachama phindu phie musalasala phino, onyola anyasiye shindu shiovere nopanga okhukhola, shinyasikhekho. Muthinjira thindi shieminanga mbu, mbu kalio makhua akalenyekha <noise> ovorerenge avetha ta kalio kandi kenyekhana okhole wenyene niwakhamala valole sa niphikhoreshe. Navetha vangi, venya khuva mbu ukhunyasia avalenya othirire ta nga mulala khushialo khundi. <noise> Khunyala khuva mulai <hesitation> khubore mbu lakini muvunthi khwenya khuva navetha, valanyala khwenya mbu ovenolakhulanga tawe. Kachirafue vandu valuhya khukalukhaga inyuma khulondekhana nende avetha vimbieyo. <noise> nokhola shindu naye akalukhanga inyuma khukhola shindu shivi eshialenyekha shienyanga mbu, olakhola tawe. Kho avetha vanji <hesitation> olavamina sana taa.